امبور یو داسې آله ده چی د شیانو د ټنکولو د پاره کارېږي. دا زیاتره وخت د انجینرۍ او ترمیم په کارونو کې استعمالېږي. امبور سره کولای سو پیچونه کلک کړو یا یی خلاص کړو امبور په کور، ورکشاپ یا دفتر کې ډېر ګټور دی. ځینې امبورونه څو سایزه لری چی هر شی ته برابرېږي. دا آله ساده ده، خو کار یې ډېر مهم دی. بې له امبوره، ځینې کارونه نسی کېدای.